قبل كده كنت بعمل أكل ف الطاسة واتحرق الأكل واتحرقت الطاسة معاه ، فطبعا عشان أنقذ الطاسة شلت الأكل المحروق منها وبعدين بدأت أحطها ف المية سخنة نار وكده علشان يسيح كل الأكل اللي كان فيه ويسيح برضه الحاجات المحروقة ، كل شوية أفضل أحطها ف مية سخة وفضلت كده لمدة تلت أيام لحد ما رجعت كويسة تاني